Bwodiboo, gsiibi, yaabí, gtahla, gjiif, faaj, ngooda, gtahla, gjintahla gjimin, gjimin ngi ffoda, gjimin ngi gsibi, gjimin ngi ghabi, gjimin ngi gjiif, gjimin ngi faaj, gjimin ngi faajingooda, gjimin ngi gtahtaala, gjimin ngi gjintahla njimin habi njimin habi ngi ffoda, njimin habi ngi gsibi, njimin habi ngi ghabi, njimin habi ngi gjiif, njimin habi ngi faaj, njimin habi ngi faajingooda, njimin habi ngi gtahtaala, njimin habi ngi gjintahla, njimintahla.